والله، الكلب يقدر يدرب حتى تلاتة مرات في النهار عندو خطرة صبح كينوض يدرب يجري شوية وخطرة لعشية ويعني زيدلو وحدة فاليل يزيد يدرب ويجري شوية فالليل مليحة ليه وترفدلو صحتو ويتحسن وكل شي ياسر- يمشي ياسر مليح